Raha ny resaka loko manga mazava de ny tonga ato antsaiko voalohany dia ny hoe lanitra. Rehefa miandrandra mijery ny lanitra mantsy isika da matetika izy io refa hoe manga ny lanitra dia tsara zay ny andro. Midika zavatra tsara, midika fifaliana izany raha ho anà manokana ny loko manga mazava.